Nafoore kuɗi ñaamruɗi ko ñaamrude seeɗa seeɗa, waasde hoccude ko heewi mbele ine annda mbelamma ñaamde nde. Kadi mbele waasaa ɓuuteede. Nafoore furset e laɓɓe ko wallude neɗɗo taƴde, so tawi ine ñaama mbele mbaasaa tampude walla taƴirde ñiiƴe ma.